Raha kôra nahy dia tsy resy lahatra an'izany ndraika aho. Na dia tsy avy amin'ny ro- amin'ny biby aza ny ronono sôzà a dia aminahy ny fahitako anazy dia manome endrikana ronono mi, ndrey dia tsy ary nalaina avy tamin'ny biby.